אויס איך האב פינעף יאר צו באקן- צו ווערן די בעסטע שאך שפילער. וואלט איך גע'חזרט און גע'חזרט און גע'חזרט מיט מענטשן. פרובירט צו חזר'ן מיט די גרעסטע שאך שפילערס און גע'חזרט ווי מער איך קען אז איך זאל ווערן די בעסטע שאך שפילער.